एक मज़बूत पासकोर्ड बणोण का वास्ता हमारा पासवर्ड मा अंग्रेजी शब्दों का साथ नुमेरिक भी होंया चैन्दिन। पासवर्ड यी तरीका कू हो जू कि आमतौर पर हमारा जीवन से जुड़यु ना हो ताकी लोग या हैकर अंदाजा ना लगे सको कि हमारु पासवर्ड क्या च। हर खाता का वास्ता अलग अलग पासवर्ड कू इस्तेमाल करियूँ चैन्दू। एक ही पासवर्ड अलग अलग खातों का वास्ता इस्तेमाल करनू खतरनाक साबित ह्वे सकदू। इना पासवर्ड इस्तेमाल करियां चैन्दीन जू लम्बा होन और याद रखै जौन। निजी जानकारियों, जाणियां पछाणियां शब्दों, अपणी जन्मतिथि पासवर्ड मा इस्तेमाल करना से बचयूं चैन्दू।